Tokol dok kom vua svil mang ku ros. Ko orosek. Ko keikiem te. ko orosek ngaro keknen mang dok ngat mi ya hak. Ya ko ornek ruk mang ko pui ka orlok kles. Ngam smia mang dok. a keknen to mang anngiar a totu. a mokporn a simre ngata kporn vop. Ngata kponkeikiem te mor tgus a keknen to ta vle kun pgegommor. He kum vua svil kam ol kpis mang ngar. Nngam la tuvgoma tomhelang kim doke. Nguak svil ma nieto. nguaka ngarang ngar ngara turang dok. Ko ros va. ko orosek va enang te nguak svil kmeharom o reha. ngara ngai kam ngai kturang dok he. Mor a moturang ta vle kun pgegom mor. Keni ngaiha to mote. mor ngor koul pis turang ngorosek ruk mote ngare kturang ngor. Enangko ngornek va ngortek tok kat ngor kaek. Ngomo moturang pum o reha. ruk mgat mgai si kokopet nangko o reha ruk tgus ngror kaeharmar ge. Ngira vokom te tang tlo is kam parem langto e. Tokhe a keknen to ngota kpom ngorpeik. ngores ngata kpom. Ngata kennang mor ko mor o is ngornek kam ngai kaes ko mor o is ngoto kpom kaes tete kat. Dokta kom vua svil mang ko orosek ruk mote. Ko nguak svil mang anieto nguaka ngrang ngar. Ngata klang dok. O mo kolkhek akuruk ngare vokom te kua svil mang anieto nang nguak kokol kam mnganang ngar svilkam. ma nieto nang dok nop o krek hak. Ngor kael a tol ko kim mar. Ngam her gia ngama. ngam her gi kaenik ngang dokhe. Ngam lokta vle he krere pum anieto ngat kaen o tok e. Ko nan msim to eda va vaalo edo enku ma. ogu puirik em ko ornek ruk kum vua svil mang ngar ruk arhe. Va ko kak tkuo va vul. Ngak vokom do te nguak ngai he dok nop o nieruk. O ngak pis he kvokom te o reha kuo ma dok. Ngara hopku ngara turang dok. Kaeharom koaro ngaiha. O o krek ngara turang dok mang kero krek. Kero tgoluk kam poplum o yit. O nguak. dok nop o mou o tgoluk ruk kam ngam mar kim a o ool ngara turang dok pum mar. A keknen to a nngiar tvulout kun mnam mar tokhe dok kum vua svil mang ngar. Va kat dok. dok mruo kat. kum vua svil mang ngar tokhe. Nguaka vle. ngora pat mang ngar ngor koul pis mang ngar. O krek ko kim kua ktiek ngora turang ngar. Nguak vokom te ngak svil ma nieto ngora nhong kaenngang ngar. Va a keknen to kan nngiar. ola ngom. ngoma. ngota kpom vop. Nguak koul pis mote. ngar hera klang o ool ogun mnam o vie kaenik nga dok o o rat kaenik nga dok. Ngora lolok rik mote kam ngau kpis kut mar ngak ngai kpis kut ngora lol o tgoluk kaelik kun mo rat kaenik ngang ngar. a nngiar ta vle kun pgegom mor. Kenieto. keneto nang dok klo is kam tuvgom e. Ngora kol ngor kut kaen nga ngar. A kre o dok mnor kam tuvgom a tomhelange. Ngora nguak kol kmenngang ngar. Mar kat ngatlo mnor kam tuvgom a tomhelang kim dok e. Tokhe kumvua svil mang korosek. Koma vokommar te korosek em o mia ruk ngata sir pekam dok he mang o vnek o nieruk. Va ko ornek. Ko ornek ngal miarurokol. Ko orkaek ngalmialreip. ngaro keknen ngat gi main ngar ngatlo mnor kam tuvgom a tomhelang e. A moturang tavle kun pgegom mor. O reha mote ngor koul pis turang ngar mote. O reha kut mrek ngara ngai kam ngai kturang dok kut. A moturang tavle kun pgegom mor tokhe a keknen to kam nngiar a kan ther gia vle te ngotlo is kam orom e ngota serpgam vop. Va a mok pom. Keni ngaiha to mote. o a pnes tang o. a kotie tang o a nieto. Ngira <noise> vokom ko mor kut ngor kuta lol o ool o kturang ngar pum o nieruk kam ol kpis mote. Mor kut ngruare kaeha kut. mar mote ngar ktua ngai kam ngai kaeha kut. Va a keknen to ngata mon mor te mor o ros. ngot her ktua serpgan a keknen to ka vle he. Ngror kta parem kman. Em a keknen to edo a keknento arhe. Mor kam smia serpgam kun ma rengmat. Kun pgegom mor mruo. Ngotlo pat kam mo kering ngor e. Ngota kpom ani kaen keknen to ngot her ktua vle he. Ngror koul pis mote. Ngot her koul pis mote ngot her gia. Nguak svil ma nieto ngota kol. Tavle te. a gi rengmat he. Mar ngak ngaigut. anieto ngata svil mang ngat hera kol. Tok. tlo vle te nop a lep tangkat o toke. Ko ngoto mnor te. ngoma mo turang ngor ogut ngte. Enangko o yor o nieruk. ko kim ngorosek ngaro ngaiting. Mor kut ngror klua hop koul kam ol pis mang ngar mote. keikiem mar ngaiko kim ngaro yor. Mor vat o yor ko kim ngua ngaiting mar kam ngai pis mang ngor ngor ktua ngai. o o yayor va ngar koul kam ngai kvokom mor ka klang ngor mo krek o nieruk. Ngara turang ngor kam ngai kam ngai kol a ho ka khek. E, dok e papui en a tgiang. E papui ka orlok. A kuruk ngat yoyor he. Nang tete egi. gi korloge ruk ngata vle korlolo korlolo ruk ngata vle. Korlolo ngata vle nang alomin. min tyor. Mar gi. korlok tgus nop kyel ngang kat e. Nang entuk a vlom kun pgegom korlok tgus. Enangte napla pis. Knan napla kol en te a vlam. Va nok mor a ngousie to eda ngop hera tu mo he ngop lokta pis e. Ngorosek ruk ngaple gia vle kol nguaro ngaikmol. Nangko entuk to ta. knan ta kol te en a vlom to mor ke ngousie ta ngot koka khor he orom en he. En ta lolol kles ruk riek. Kles ruk riep kles. Aktiek hore oram korlolo. To korlolo rurokol va aktiek ruk o rrei. To mar ruk rreip mar aktiek ruk ngata lullues endruk tete a. Ngousie ka pupnam ta. ngousie ka pun ta ngotle kper o is kngai he. Nang tesgun gi entuke. Nangko enangte en nop va mor a ngousie ta ngopla vle e. Nok ngop her nop mote kat he. Ko e gi yiya. Koaro gi yiya. nop akar kat e vanang ko pui atgiang he. E papui at giang entuk. ruk tle klolol mor. Nangko ko ros. ko orosek kam vua svil mang ngar. Enang ko. ko ktar havai he. Ngaro gi keknen he. Endruk rreip kom vua svil ngar ko nguak koul pis mang ngar. Ngara klang dok ma vhoi a ngiker a kotop. a pui ka ngous. Ko orkaek kom vua svil mang ngar ko. Koma kol piu ka ngous ko kim ngaro kerok. Ngatlo is kam havai mang dok o tok e. Va nguak svil mang anieto nang dok nop. Nguak koul pis ka ngrang ngar ngat hera klang dok. Ko oresek. Ko orosek ruk nguaka svil mang a pui ka ngouse nang dok nop. nang nguak pis ka ngrang ngar. Si endruk rurokol ngara klang dok. Endruk ireip kat ngara klang dok. Ka pun mkor endi mko mnok mo. tkorsang mote. Endo kom svil mang to arhe. Va mang a ngaiting to arhe. Va mang a ngaiting to mang a ye ngua enangte nguak svil kam kol a ye. Nguak koul pis mang ngar ngot hera kol a ye he. Nangko ngotlo is kam kol a ye he vua punpa kaeharom o vnek kngai e. Ngot her ktua kol a ye mo ma rek. her ktua vle ka kne kne. Ka klel khala. halla momohi to her konnit. Nop kamkta pupunpa keikiem a ngalout enang rurokol onieruke e. Ngot her ktua vle ko ma rek keit a pui ka ngous kgo. E nangte o itok va ngot her keive ngot hera kol a ye kotok ngot hera tep oguo ma hep he. Va mo kolkhek akunuk ngror koul mo pis mang ngor kam gia korsang kmohi halla halla halla to knop. Tokhe ner lo keis dok kam parem ko orosek e. Ko a keknen to tkut vle kun pgegom mor a ngousie to eda va a valngan to eda. Ther kut vle te tlo is kmorm e va a keknen to ther gi kenhana svil to kun pgegom mor he. Ko orosek ngak svil mang anieto nang ngak ngai kam pis mang mor. Oka ngaiha ngang ngar ngar tam hagen mok. Ngotlo is kam vle he kori pang ngan he khavai te mu eknik o tok. Si ka ngaiha ngang. enang te ka ngaiha ngang dok nang ko ros nak koul pis khavaing dok. ngor gi korim koani ngaiha to. Ngor gi keikiem he. O en ka ni ngaiha to nang nak koul pis mang dok nang koa ka ngaiha ngang dok ner gia hopku kam ngai kaiharom koani ngaiha to he. Tlo is te. en kam koripang dok he khavaing te nop o reha ngang. ngang en karo reha he he en kam lo keikkikiem dok. e nove. A lotu tmi vle kun pgegom mor va a simre. ttokhe a keknen to ngota kpom vop. Ko mor ngotlo khor kate. Ko, ko orosek ngam koul kam ol pis mang ongor. Gi mor kegi valangan to. Ngot koklo khor e. Tokhe a taim to ngam ngak koul. Ngar koul pis mang ngor keni ngor keni ngaiha tongota koum kaeharom. Mor ke valngan ta ngotlo khor. Mar keni ngaiha ngang ngar ngom hera hop kut koul kam ol turang ngar. Ngot her ktua vle te. ngot kaeharom kael kim. Nglues ngata mnor mang nga. Tokhe enangte ngomre kam ol kam ol pis mote ngat her mnor. Te o e papui kre yiya ri o e inou ta. Namlo kaesik e, nam vua svil mang dok. Em i kotok ko <hesitation> kotok ko ner lokta. Nera ngai nak svil ma nieto nera havaing kpui o kais. Yiya koa svil kmivie o papui kua svil kmivie o mama inou. Nera havaing knan o kak te ta svil mang anieto. Ka gu tgi volvol he. Ngaro gu ngat gi volvol mang. ngornek. ngorpoe. ngores o ngak yayor. nguak hop kut koul pis ka ngrang ngar ma nieto kam iviem he mar kam ya. Ngar gia ngnek mkor mor. turang dok pum mar. Tokhe kum vua svil mang ngar mar a val kuaro ros ri. Ani vru to ngot kaeharom ngota mo tuvgom kun pgegom mor ngota keim ther a tep. Kkam lokta hohover kat e. Va ngotlo mnor kam krong o vurkul e. Ka piak. a keknento kam piak. Ngotlo mnor mang. A keknen to kam. Krong o vurkul ngotlo mnor mang. Ngiak havei mang a gim min en a tomhelang o tgotluk. Ngiar ngotgi mnor mang va a klel he. Dok nguak svil kmit a pui ka ngous. Nguak svil kmiviem a serpak to kme harom o reha ko hera hop koul he. Kam ol pis mang e titou e ros. Ngot her keiviem a serpakto mor kam hera kol ma kolkha to kmharom o reha. O dok nop o pui ngaro ngous kmit ki ngoaehera hop koul kam pis mang ngar kol anieto mote. Tokhe kum vua svil mang ko orosek tok. E. e papui kles. Kles ruk rreip ngat hera llues ormor to mor ngotle ka llues to klolo o is ri tete ngata khor he. Ke ngousie ta tok va nap hera nop. Nangko e papui atgiang thera hover he. E yiya langto ta vle oguon poturvik. E yiya langto ta vle kngai kogu ma rengmat lout kam ngai kaeha kngai ko. E yiya langta. ya vle mo. Nang ko nges langto tyor. Klo nges lomi. min tyor. To ko orres ri va e papui endri tuk ngata vle. Nang enangte nak kngai kyor nangko mor ngoto khor he. Ko orosek ri ngat pis mang koa gidiel mnan dok kar. Mor. mor a ngousie ta ngoa gidiel. O keknen o papat mor a valngan ta ngota kpom he. Ngira ngaiko mo regmat akuruk. Ngirlo is kam vokom a keknen to tete mor o valngan ruk mote ngom keikiem e. Kun ma rengmat tete. Ngina ngaiko mo valngnek orengmat akuruk ngira vokom mar mang a kulpang a lonon ta vle. Nang mor mo man <hesitation>

O maksin akuruk kun mnam a rengmat to ngota vle mnam mote. Ngatlo mnor ma re ta e. Gi mor a valngan ta ko e papui kar korlok ruk ngata kpom a re ta. ta vle. Tokhe a re ta. ta khenam a totu kun pegom mor. simre kun pegom mor va a nngiar. a mokpom. Nguak svil ma tomhelang man meil. Ngora grap oguon. Ngoro pis kuon ka mngan ngara klang dok. Mar kuon ngak svil ma nieto. mo kim dok. Ngara ngaigut pis ka ngrang dok. Ngotlo vu mnor kmenenkim o tgolduk e. Ngoma nngiar. A ngiar ta vle kun pe gom mor. Dok ko orosek. kum vua svil mang ngar. Ko ornek ruk. ko orres ngar les. Kum vua svil mang ngar e. Kum vua svil mang ngar mang a klel. Va ngaro kenen kam nngiar. Ngamla tuvgom a tomhelang kim dok. Klel kim o mia klel pum o mia. Kua vle tete. o papat ngam ngae kaem dok mang klues ko kokkut pavloum mar ko mar o is kam ngai tete ngate klout vgum koala ktiek dok tuk. A mhelang nam ngai lokta tuturang dok pum mar e. Nangko dok a vler kam nho mang ngar. tot mang ngar mang kenieto kenieto ngaka svil mang anieto. ngor koka nonhongke tomhelang pis kaen ngang ngar. Kam rum kim nga svil. kom her mia gor mo yayor kam kpom mar. Tokhe nguak tot mang o is. komngai smia tot mo is ko. Koma go mang ngar mo yor. mang o tgoluk akor kam pis kiring ngar. Kom her mia gor mang ngar. kom la svil a tomhelang kam kering klues e. Ko koa svil te koknaik mar kam lout. Mar kam le ktot mang dok o mar kam ngai koma mhe to kam ngai klol o papat to ngarle ka lol o papat iyar. Kam hera kpom kero reha akor to le ka nho mang dok ko nguak ngai ka ngoumie koknaik. Va ko les kat ko gil llreip kom ktua svil te. Dok kam simtua tot mang ngar ko. Mar kam kpom o reha palpgem dok he. koknaik dok kam ngamhu ngang kmeharon anieto. mar kam gla kaeharom anieto. man kam gla kaeharom he. Ko kvek to a mulpou tete ta vle oguo mrek. Tla vle mote e. Ta vle kar kpui kuon. Oguon mrek. kanmok enkmek nuk he. Ta mon dok he khavaing dok te ner kaiknik. Ko lei. ko tngkol tete te ka vle ogu ma rengmat to klalout ogu ma hagenmol. Ta ngorom a papat to mang a mie. tete te ka vle ogu he. A mie mang o mia ruk tgus mote ngaro. ngorsang. Ko tet tkaegom egom ngai kyor parem a papat to nang ko tkongol vat tle ka hop orom a papat to kam le ksap oro. Nang dok tete koa vle kar ko kak man meil. Dok kar klues ngota vle kar ko kak va ko yel. Ngoma punpa ka grung te kim ko nankar ko tet mote. Pui ngaro ngous. Nrgruak ngai a segein. ngruak hop kam ol kruring ngar. Ngot hera hop koul kam ol pis mang ngar mote ngot kaenei. Naka slok ngang ngor kmeknik ngot her konnit. Nang e papui to ta vle vop edo ta. Epapui to nam vu kaesik. Nam kaesik te mor kam la reve to ngoma meit pum e muit mang e. Nangko nama svil te mor kam rere mang nguare isir ta he. Ngruak rerepum ngruak rere mang a rere to ngota meit mang. ner kaesik kekner mor. kerereng mor. Enang tete hehe. Nam ngai lokta svil mor kam rere pum rere mang a rere to ngota meit mang. Nam vu kaesik. nam vu kaesik. Ngruak rere. korsang koum he krere ner koul pis sir kekner mor. kmon mor te o buis o vogien. Naka svil nama svil te ngruaka spom en orom a. A rere to eda he ngoto sap orom tete. Tokhe a rere ta tgi vle kun pgegom e papui kre yiya mar ngles he. Ta vle te nguaro ros. endruk ngata kpom a rere ta he. Nang endruk a kuruk. ngir lokta ngan a rere ta kun mnam mar kat e. A re ta ther gi vle kun pgegommor tuk he. Nok ngira ngaiguo mrek to ngira pis mang o. a rere ogua mrek. Ko mia ri guo mrek ngata kpoma revevop. Nang mote nop he. Gi mor a valngan ta he ko e yiya mar. e papui mar ngam ktuaspom e mama e inou mar. kornek. korkaekmorhek ri tokhe ngot her ktua ngan ka vle he.